Ay, nisy mpivady zay leroa, <hesitation> zareo zany samby mitovitovy zaka atao zany e ay! Olo samby tia mijery avenira, olo samby tia ein, miketrika zany lohanazy. De ein, miady zany onden-jareo roa e de lasa ein mifakatia be zareo bôkeo.